Lapsi shkruan të e lëshuar fragmente të vogla grafiti ndërsa e kaloni mbi letër. Mbështjellësi prej druri shërben për të mbrojtur bërthamën, e cila mund të mprehet për të marrë një majë të hollë për shkrim ose vizatim.